أول شي نبرتنا وحنا نعتذر للأشخاص اللي ظايقناهم أو أذيناهم لازم تكون نبرة منخفظة أو متوسطة، ما يصير صوتنا يكون عالي وأسلوبنا يكون هجومي وحاد أثناء الاعتذار، ترى في بعظ الناس تعتذر كأنها تعتذر غصب عنها يعني أسلوبها سيء جداً، لابد تكون نبرة الصوت هادية لابد إنك تشوفين أو تناظرين عيون الشخص اللي تعتذرين له، مو تعتذرين له وأنت مثلاً معطيته ظهرك وكذا.